اوو هذا هذا الشي انه اللي اغيره بالماضي مالي اعتقد راح اغير تخصصي يعني اني فتت ادبي لو فايته علمي لان جنت شاطرة جان هسه فتت غير كلية جان هسه تعينت يعني جان هسه سلسلة من الامور صارت على اثر تغيير واحد بحياتي لان احنا عدنا هنا السادس يكون مصيري وزاري يحدد مصيرك يحدد انت يا كلية هيجي ويحدد وراها تكدر تلكي شغل او لا